أكثر مشكلة تواجه العالم اليوم هي التغيرات المناخية، التغيرات هذي تؤثر بشكل كبير على البيئة، زي إرتفاع درجات الحرارة وتزايد الكوارث الطبيعية، وتدهور الموارد الطبيعية، هالمشكلة مرتبطة بزيادة تلوث وإستهلاك الطاقة بشكل مفرط. وقتل الأشجار، كلها تؤدي إلى تأثيرات خطيرة على كوكبنا، إذا ما تحركنا الآن للحفاظ على البيئة، راح نواجه تحديات أكثر في المستقبل.